आवन आवन एक तरह के उपकरण चाहिए। जेकरा में हम सब खाना गरम कर सकेचे। उपकरण भी बिजली पर चलेच है और भूद। आधुनी तकनीक उकरण में यूज़ होले है। जेकरा हम लोग एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव कर। सकेचे उपकरण भी लेक्ट्रो मैगनेटी वेव चलेच। है और एक दूसरा से तक्राएग उवे के बाद। गरम गिरन निकालेच है जो के खाना से तक्राएग खाना के गरम कर देच है उवे आवन कर लावेच है।